Toh haŋkaŋ day ir ga ceeci day da irkoy te ni go fu day, haŋkaŋ i ga du ka te ni se day ni ma ɲwa ɲga kaci da ni du i ma te ni se ni dambu, ni ma du ni kasi ka daŋ a ra, gisima wala fulo, da waraw ɲgay dayno i ga daŋ ni se ka te ni se a ma boori ni ma daŋ du haŋkaŋ ni ɲwa. Da mo kusu maasa ize no ni du, i ga daŋ hina-hina ni se ni ma ɲwa. Da mo, sabe-sabe no i ga te ni se, haini-ciray wane wala somno wala hamo, a kulu a ga te ni se ba kwalkwati no ni di daama i ga te ni se, ni ma du haŋkaŋ ni ɲwa, i ma kande kasi ka daŋ a ra, da gurum kasi no ir du, irwo ir ga daŋ no da haŋkaŋ kasi no day a kulu kasay day no. Kay hala da saajo ra ir ga koy ki ceeci hanam no ir ga koy ceeci da hayo koosu i kulu ir ga koy ka ceeci ka daŋ. Da gisima no, da haŋkaŋ ir du day kulu ir ga koy ceeci ka'ka daŋ ir se ka te ir se ir ma du haŋkaŋ ir daŋ ir gunday ra, ir ma du goy-goy kaŋ ir ga te. Zama gunde yaa day, bor si gwaro ni man ɲwa a se no ir ga daŋ ni talkay haikulu kaŋ ir du kuma a ga te ir se hinfaani ir gunday ra, ɲga no ir ga raayuwa nda ir ma du ir hari ka haŋ ka furo ir muraadu ra. Zama ni ya talka day ni si te haŋkaŋ ni ga ba. Doole no ma du haŋkaŋ ni du ɲga day no ni ga goy daa, ɲga mo no ga hinfaani ni gunda ra ɲga no ni ga ɲwa.